भांगाराच्या रंगाचो विचार करताना उष्णतय, सुर्याचो उज्जवड आनी चकाचकित खिण हांचोय विचार येता। तो सुर्यास्त, शरद रुतुंतली पाना, व मेणवाटीच्या उज्जवडाचो चकचकितपण सरकील्ल्यो गजाली मनांत हडता। भांगारक अर्थान गिरेस्थ अशें दिसता, हो रंग बुद्धी, साध्यता आनी सोबितकायाची लेगित भावना प्रतिथ करता।